<hesitation> Gn'aingampandeha moa zany da mazava hoazy fa, io zao e Tigra, e Lion, e guepard, iza zao agnatisany mavikitry raha mandeha, fa e mandeha miadagny koa zany da kana ohatry na anisika hoe ampondra io zany gn'ampondra tena hitanao hoe madoby raha mandeha, e sokatry.